<noise> Tɔ ni ivang mɛ ki sai itser mi saki rharɔ ni zir na akarha atina tɛnga miba so fɛnnum imaa ĩ si sorh asu mumba sorh asu mum na wekaci mum ikorhe gbish ayɔr mbɔ mbɔ zi na nang varhe kame mbɔ zi na nang varhe kame mbɔ zĩ varhe he se mi rhunu mbɔ uboi nu kpeka mbɔ gha amaa baya mbɔ ba gha amaa mbɔ mbɔ dorha dzur dii zimbɔ imesa mum igamum saki dze usi na karha tɔvaa na karha tɔvaa ha mum mba dze izim si tsɛm adɔrha korhu uboi aka kũ wã mum nu si nu tɔvaa mba nu tser tɔrha tɔrhɔk tɔrɔk nu tenga tsem ka korhu uboi ba tsinyanga ko sɔka mbɔ ba ku aba mi gha uboiha imaa ni gba over ni so itɔ itser. Nga ba ba si nga akarha sɔka na vaa mɛn wosha azhe wuhu mɛn ni gɔr iwo sha azhe mba wosha azhe zuwa cang mba so ibanyi atserha kame aharha nyin nu tenga zuwa a karha avaa azhe a fɛr ke mum saki ba ni iya imbra wosha azhe nggu awekaci mum tɔ mba ba wosha azhe tubin ku nang izei mi sorhi iyɔtum nu wosha azhe ni zi iyɛtɛ nggu a werha mum na akarha ataar na dzor karha anaa de sesum ikɛki itsã wã nggu awerham na nang ighɛta mɛm ba imaa ivang yɔ saki mba fɛnnum na karha atɔ na karha atɔha ne ba ba fɛn num ni barhi iya saki gha uboi diki tear nu muma kame mi rharɔ mi ba tɔng fɛnnum imaa mum kame mi zi mba rhi iya utsɛm. Ka rhiga korhu nga ubin ghana amɛ ki mum ki sorhi iyor tɔ sei mi sorhi iyor mi imaa ni imba isha ubingha mba bai gha ubingha imaa ni dɔri sei kɛki itsuwa nggu nga utsem nu awekaci ivang yɔ mɛm sei nggu mbɔ utɛmum kishoo ni zarhu videa kame ubin izerhe ha ba zĩ maa kpɔ mɛn dɔri zĩ sei ifɛnnum nggu mbɔ tsem imaa zĩ fɛnnum nggu mbo tsem imaa ivang gɔ mi saki dɛɛ varhe tseki ivangɔrɔ kaba uyanguwe mum. Nu mɛn ki fɛn mɛn num nu kpɔ ivang yɔ mɛn dɛɛ agora nggu awekaci mum tseki ivang urɔ kaba nyangu wembɔ nga ba nyangu wɛmbɔ ivangyɔ mɛn dɔri sei ikɛki itsuwe nggu utsem mɛn keki itsuwa nggu utsem ivang yɔ kami mɛn fɛn nga num kei num daka tsuwe mɛn na aboo aenggu ngge tsu abina kiha nakɔ miki de iyita nu deke mba sokũ mi sai fɛnnum mba zi mi fennum kei.